Obiradzi bosoom no nye bosoom a m'enyi gye ho papaapa osiandj no mu na wcwoo me na afei so abosoom duebien no, cno na ckyj mu ebien pjpjjpjr. Medze cno so to nkyjn a, mpjn pii no ehwj wiadze afaana nyinara mu a, etsitsir a wcwc mu, hcn mu dodowara djm obiradzi bosoom yi na wcwoo hcn. Iyi nye siantsir a mepj djm bosoom yi papaapa.